A ie i spaghetti, le farfale, le meze penne, i taiarin, i agnulot, i gnoch dë patate e pöi a i n'a ie tanti d'auti tipi ades a më ven-u nen ën ment comuncue a i n'a ie tantissim ancura